Iho ñunuu tajinero yunru ján naninró cepillo iin tajiniru xhunru jan chí iho onre najuyenró, chi kuu nonró ndono iho va'a ndajininro yunró nduu ñunuu, cepillos de dientes cachí menró ndajinero yunuu chiko onré yenru ján kuu, comida kuu nakuena ninyenro ján kuu nonro chi onre natundai iniro ndonajun kii kava kue unonro atuu yeva'a yunguu onré atuu najinero nduru jano, nova'a nandenró unu najini yunru ján janduu la'a la'a colgate ndoja hí ndajininru yunru ján yuu ndunu noka'a nani iho va'a ndajinero yununda ñeva'a yunru onré ndanderu no'o.